Zato, <noise> Sivy am sivampolo, <noise> valo am sivampolo, <noise> fito am sivampolo, <noise> enina am sivampolo, <noise> dimy am sivampolo, <noise> efatra am sivampolo, <noise> telo am sivampolo, <noise> roa am sivampolo, <noise> raiky am sivampolo, <noise> Sivampolo, <noise> sivy am valopolo, <noise> valo ambe valopolo, <noise> fito ambe valopolo, <noise> enina ambe valopolo, <noise> Dimy ambe valopolo, <noise> efatra ambe valopolo, <noise> telo ambe valopolo, <noise> roa ambe valopolo, <noise> raiky ambe valopolo, <noise> valopolo. <noise> Sivy am fitopolo, <noise> Valo ambe fitopolo. <noise>